أحب أتجدم مائتي عام في المستجبل بصراحة لأنه عندي فظول أشوف كيف العالم بيتغير، التكنولوجيا وين بتوصل أو كيف حياتنا بتكون، أحب أتعلم عن الأشياء اللي ما نجدر نشوفها اليوم، مثل تجدم الطب السفر للفضاء وكمان كيف الناس بيتعايشوا مع هالتطورات، الرجوع للماظي بيكون مثير لكن المستجبل أفظل.